Niĩnaí nə yawa yaa ma ɗeuraya ra ete mee yi dẽure yi male palange ra ɓaata ɓən tombən tí dẽura wiiyo mee dẽura a sengge ngaa ate ɓaa kemeí wede ngə bə kən aa tom ngaa fəd wííyo ɓan ɓaa keẽ ngə kemei ɓaɓa mai mee konə kə ngə taa kobo kobo a sím ahanweẽ kun ɓa kə ngə tas kobo fin fin a sin pə mee eteyi ɗẽura feẽ yu ko yi gwaɗ fiding fěě yi ko yigwad fiding, feẽ yi koyi gwaɗ fidin yin gwad finfinfin, finfinfin maaso yi wo yi fom uo om yi wər mee yi maa ɓaã kən ɓaa keẽ sə mei yi ko yi haa rab rab ra mee ɗéura yī kosə wai keẽyá yí kum kiyi haa rab wai keẽyá yi kem kiyi haa rab rab yi haa rab rab yi tíísə haawo rab rabwa bə ɓaa wedəsə ba aa pa’a’ suwet ete mee yi ma déura yi təə nara mee mīniu hanasə koa hamsə ke yí ko yi wər bəka maaso ngə hoo usuyi surun. Yi kanam gwam dǎǎn to dêura yin kwa ngə nga kan ngaa ha wəɗa bə dêura təənara ɓa yí tí ɓaatəa ɗurawǎǎra, bə dêura təənaraba mee miniu wasoi kəsə koa hanka ma ate maasoi minda adaaso rəfawa minda a daaso palawa ngə wər maaso usu keẽ dêura bəkakera masən yi maaso som som som som som ɗira sə wǎǎ waaso səsə ms sents aham fidinggawa ən bə nə keẽ mee nə yaawa yaa ma de’uraya ra hana ngék, wa, ete mee yi ma déura yi kongna təəwo ra nə yawaa kam tə seki. Ra kə tə siki ma sase miniminiu kiyi pa ɗurawǎǎra wãnato ete mee ma ɗêura yi kongna ləəwora hanansəra ete mee yii yi kiĩ sə mǎǎ sə sīkira sǎǎd ham kəsaa kan ɓa ngə kwa ɓaa kem bəka paãn sǎǎd ham kəsas kan ɓa ngə kura baa kum bəka pǎǎn sə kan ma lawa ngə ho ɓan wesesə wate, ən weɗe wate ma ngiĩga sǎǎ sə sengge war ko war. Ndə kwiĩ, yaakewa yi mala’ra yi mee kong kwiĩ kaya ngiĩga hana sə kamaa hansə ke bikike a paã ngə ho ɓan masə sǎǎd ən kem keẽ sə tang saase, mee sən kem kə sə kveẽrə ngə kana kngsan parat. Dən yin təblə dənda mee ete yí kwiĩ, mee kwiĩ re ndə təblə ɗəndawa han a uru ən təblə ɗənda hana kweẽrete yaãge ən təbkə ngə dənda, hans sǎǎtəra sa ən təblə ngə dənda, has sǎǎtəra sa ən təblə ngə dənda, mee ɓaa kein sǎǎtəra betbara ndə kwiĩyâ sem kwalaari ra, yaa ki yaa yau yǐ kem kêê boso saãtərabora ndə kwãya ra ɗənda kwiĩ səra a bə kwalaari ɓara wânəfo kweẽreteya’ne nə pəts nə yau bəsa ɓara hana fomtomni, hana tom tomni nə pəta nə yau mara kuũrara, mes nə kura bəka kuũra nə pədas kalara, ngaa katəm tomsə a urwawa, mee ɓaa ma ngə ngə tang bəka hana ngə ma tone ma emba a durwaaso baa ngə ma. Ngə kaa ə ngə hikaa talte ɓetaa kwauwa ə ngə hob, ə ngə hob, ə ngə lub, ə ngə hoɓ ngə kau bə ngə tangsəɓa kang a tǎǎdi, nə tangga ɓaanin, nə tangga ɓaanin, nə tangga ɓaanin, nə tangga ɓaanin, nə tangga ɓaaniw, nə tangga ɓanin ngə kau ngə kau, ngə kau ngə kau ngəkau mee keẽ kǔǔra, bə kwasə ən wosə kǔǔra ɓau tənee yi yawaa yi sək bəka u kveẽresiwara paa kwa asa wo yí tom am tang bəkan tangya, wa’na ɓaa ma irím sentasiyi sǎǎd ɓə təənara kwiĩ yi keke ma tini kwe ete mee yí wa bəka yi kem ki yi hima pəyi hima bəsəɓa ngə ko ngə toonaaga senda səra ndə senda kwalaari rau, nə pəts wa yaãkitswan niĩna nəsəwa fom koɗang wa’ ən təənə ka nən tom kaɗang roko wa nən tom kadang yaãkigwa nən wa mbu keẽna keẽna sǎǎ saã ɓa ən təə dem mee nəsək mbəsəɓa pə kwiĩ, kwiĩyá tǎǎɗiwa yə sə nə bəsa ɓa saye don wâno nə kuda ɓeɓe, kwiĩ mee nə ma ngənə kə nə ngə fodo a kem nə fom kwalaarera. Ka kwiĩyi kwa nə saye nə ləsə mbəsəɓan rəbəd nə yawaa kuũrara hana ngêk nə pəts wa yaãkitswan ngaa nə keẽjəwa, nə wa yaãkits a seẽ yaãkiyi sêêsəwa hôrsindira nə kemei yaa le mee tər rabəi ki yi hòro nə ko nə kôô mee kamai wo nə saã mee nən ko ko nə hoo kwiĩ yi kǒǒn yi le ɓedma nə keẽ ɓeɗma ma mee pa rabəi ka hòro mee ko mə koõ ko nə saa, ko nə hoo yi koõn dəm nle ɓedma dom, nə le mee a pa tatən ɗam ko yəə hoo yi kóón ɗən nə too doorane laɗ na pursə yaã kits səts kava, kara, kara kara nə le kələba putu, ding nawâ nə yawaa sək bəkəke, sam bəsa wâno kweẽ raãne nə yawaa mee nə sək bəka ngə kaã těěyǒn ə́ə́ ə́ə́ ə́ə́ nən yau mee bə nə səksə ɓa wo nə hoog ɗangts para ngə nə kəna kəna ngə kemeí ausiya keẽ əə əmnə gwaɗ bə ɓəngga maa səɓa mee nə keẽ mee kansidira a war mee kansidira, ngə war fer niĩna kə naa tiĩ maa kwêěrǎǎne nleiv ɓəɓəna ween wa ngə kəna nə sara an kəna bəka ya kam <hesitation> yi tomna ya ten tens ya ra. Pə yaa yín tang sən kam kwiĩ kən a tǎǎɗiwa ra, mee ka ɓa le mee a keme ahee ngə fang bəkan ngə woda not, ngə tang bəkan ngə wod nok kə wânə ka nə wər nga yifadan, pə. Kwanatiro ngaa kaa nə keẽsəwa tiri eten ete nga ngiĩga yi tom ngə bəkara yin wawa bəsa yi tas yi se yi sək tinima yi wərsə kiyi kaã yi sək b’a yi las yi se, waãgo pə kem keẽ yi kengga keẽno ən təm nə ngaa hananya’mni a puttǎǎdiva yi pəts yi yau inán ete siyi ra maaso a kem keẽ ngə too siyoo ko ngə tí ate ngə too siyoo ko ngə ti ate, ate yaa kong, yaa kong, yaa kong, ya kong yaa kong ma siyoo paa kem keẽ ngiĩga ngə tisə səya ngə ɗa wa maa ngən sengge, sengge, bəsan fom nə ngaa mee ka kaah yin welkedə a ma’ã mee eɗa maa yi fom sase ma kam ən todsə aa təmba rab rab, to wǎnəfo ɓonglərai sen tasəts yaa ma irin senda maasoya yi təənara təənara hana ngêkelek. Yi ko puttaadiwa rau mee kaah yi kem ahaa a kwii, mee ka kaah yo sen mee kiyi ndə tod toɗo ma toɗ nɗə kang rau hana sem usura ɓaats ka ɓə piɗsə sal, sal, sal, sal, sal, sal wa maa ɓə maã tiɗ ɓetawa waso minda yaake tom ngə bəkəke a hamsəks bôl, pə keẽ usutuí ndə ɓet fidingga kī yi hoa han maa ɓe, ngə wər waī ɓaa kong kitko minda a kong kitsiyo ma lau kanowâ wo ngə kura keẽ ɓan woɗwodo minda adamawa irin ɓets ma sents siyi kong na təəwo ra sam ko ngek hana ngek irin ɓets siyi ɓə təənare mee leyan niĩns ma senɗanawa rau ən tom nə ngaa hana kaah yi fod bə a tom bə təbləra ba ra mee ɓa yawaa kado kwalaariwa ra ete maaso ai yi yau kaɗoo kwalaariwa ra yí kadoo təbkərawa ɓet maasoɓa ɓətəənara a tǎǎɗiwa maa maaso ɗəm məə ɓan tang mbəsa ɓa. kaaka, kaaka, kaaka, kaaka, a kuu ən tang ate, ɓau tom maa maa, ɓau tom maa mag ɓau tom maa maa yi so saa keẽ keẽ rau fadan kongaa kemei ɓaa nə kura mee ngə tom maa maa maa bəsə sem kwəari ra sentamse ɓol, ɓol, ɓol, ɓol, ɓol, ɓol ua tǎǎɗiwa təənarawa ngaa nə keẽsəwa hana ngə kem ndə tuuka kaaka, kaaka kaaka, kaaka nə kau senta təənarats kə nə tuuka nə kauwa peera kaah yi wee keẽwǒn a likarkar usu bə kaah yi keẽsə mee yi sem kwəaari ra ən tom ra bəsəba sem kwəaarira ɓa nase ma təəna təəra mee ka le mee ndə bəd masakaa kaahwa yaase yi sək bəa wiĩ ꞌusuɓa yi têêya ate ra bəɓəngga ndə bəɓəngga bəɓəngga ndə bəɓəngga u atewa ndə usu kam kə ndə kaɗ huu huu pə wǎno ɓaata ka ɓa kěěsə mee sem maasora səba sents bota pamas ma wa’nora hana ngêkelek məə ɗəm ɓaa ɓə kěěsə mee boso kə bə kad teya ba. Ngə ti tuteto a wiiyo fer, fer, fer, fer, fer ngə wərtone keleng ma lawa ra keẽ ngə yawa, ngə wər tone kellen ma lawara keẽ ngən yawa ngə ɓaa ɓaats ma kerɓosa wang wang, wang, wang wang wang mee mee keẽ ndə teteto wâno yah yim tomsə tetetoya təənara teteto hana ɓaa kwau ngə fona pusapu pu kə ngaa konau. Taalə ɓə ngə toɗ toɗda nɗə kuran tetetosiyo a likankar mee suleimanu yi fom yi kwau tona səɓa yi kwau yi kwau yi kwau yi wo yi kem ndə handasal maraya rau, ndə kurasəwa yi kem ndə hauda sə maraya rau ndə handa sal maraya, pə ɓaata ka ding siyo ɓə kvetəsəi ye wǎno bu ən ɗa nəsəɓa rau mee hana ngə tee poriyas kən emtona kən asiki teeteto waãgo ma lausiyo maaga pə kosə kau basa ma kaah amma y ngən kosaa tone ateya ne suwa rau ngən so kə təb la’ wa ngən təmba kito a daaso tone ma kere wa. Wǎno mee ete yi yaasiyi yi kong naa təə wora, ɗəm haba sem tetetora təne sam bəsa yas usu yīm kənasə bəsan kəna sede yi yawa yi sək bə kiyaa kwasi kwěěresī rawa irín ete siyi yi təə nara nə kongga yauwo trin ete dǐyiwara usutu mala bəsa yím kənakəna ma lawa bəsa yin kəna kəna lawai mee ngə kem ngaa gwadda kěěi waso kaah yi nasən sə yawa sə gwal ɓeta ra. Kaah yi pətə kaa bəka kongsə kongsə yi mudkə yaake we nəu pə ɓən wo ɓə ngə kam koten asiu abə ngə kongsə kong ngə kaa kuɗan kaa mee ngən kər mee ngən yau mee ngə taa ngə seba usutu pə yi toɗ maabiri maaso tiktik pəts mei ka wa ɓaka hana kanrin apuku ngə tas a yǎma nə ma’ân mei. Sem sǎǎd kə daa tas mbəss keke wara mee ngə sem ma ɓǎǎra ngə kaã ngə wa bəka ngə tas dem ra ye a kwetə maaga ma neme ngə wa maaga maɗ a təfagɓangga nga u tang tang wina ɓən wasəwa, tang tang wina ka ɓən wa den yi ko yi wa, tírí ka tən tom təm hoho ma ɗoore yaake wa vo ho akan tass kaafidin vo kərtə yu rəkə yaake wa yin hoho seda tasa handa weẽ hâ pə ko yi rəkə yake wa kan tasa ra yaake we yi baarə rab hě paa tom tasa mee kongʌasəɗa sem keke ra aiy siyo ən ma’â yaa usutu yi kwetəsə pəyi walwalya pə baata ka sə faɗ yǎǎ yi ɗa kuu sə wo sa ho yi ɗa kuu sə foɗ yaã yi ɗa kuu sə wo sa ho yi ɗa kuu pə sə haa mbəsa saa won wo yi nəd kəd maasoí usut yin yau mee kíi kam ngə too nga nasa mee ngə kem nga navai keẽ ngə kuna mee ngə tutka ka ngə ka ngə am bədkaah ke yin wər ngaa ngəm kwets mara kaah ra siri yin keí sengge keẽ ɓə ɓam bəo kaah kaba ɓosa. Pə ɓə kuna irin ɓeta siyi ən ɗanə sem ngêkelekra ngə ma’á bə kə ngə bən keẽ ba ra mad lawe bə pəra kanore pə mee sengge mee hana ngə na bə mee sengge mee hana ngə na bə bəss sem mee kə baa sək bə kwalaariɓara ngə wo maaso ke ɓaa wee mbəsa yi wo yi kərtə yi sən sər dən an wee mbəsaya an wee mbəsaya pərkakəma sem kən u kə ngaa sa tomwara ngə əwadsə ƙobo ngligs ko yi wee yì kərtə wo yín sərə lawa bən ɗa’ngəsə ba kamaí ngə sə bə maabiri kə yaa faa monma ə ngə kwasi ngə tas təfaa ngə sokə təoo palanɓa akoa ən weesə kino ako weesə <noise> Bal patuta ko akənta kevemsek kvemsek ngə hoo maasoíyín hav hov sanggme bəkěěbəkeẽ bəkeẽ bəkeẽ keẽ yi an sen mbəseyaaya saiye mee tassən maasoyi ngə kem keẽ sə konggo waaso kem sə kong sə sere waato kə tə se irím ete ma senda maasosiyi yi kong naa təəwo ra hana ngêkelek təənara ngaa baa nə kausə səɓa kuũra hase teteto, kwanatiro, kəmra ɓetsəɓa mbə nə kausəa ɗuraɓora saã səba ɓetsəba təənara, mee ɓetsəɓa ɓə le mbəsəɓa taãoi ma ka kaɗ kwalaari.